די וועג וויאזוי זאלץ ווערט געמאכט איז ס'דא זאלץ מינעס און מענטשן גייען אראפ מיט ריזיגע מאשינען און מ'גראבט אויס אינעווייניג. <hesitation> ניר- נאכדעם וואס מ'גראבט אויס טראגט מען עס אריין אין ספעציעלע <hesitation> פעקטעריס ווי דארטן ציטיילט מען עס, פארטריקנט מען עס און מ'מאכט אז ס'זאל זיין אינגאנצן גוט.